Упсэун щхьа улэжьэн хуей. Ди дунейр, гъащӏэр зэрыщытыр ара. Узыхэпсэучӏын къэб- къэблэжьын щхьэчӏэ лэжьыгъэ гуэр зыфӏэбгъэчӏын хуей, лэжьапӏэ уӏутын хуей. Лэжьапӏэ уӏумытмэ, узэры- узэрыпсэун къэблэжьынуӏым. Узэрыпсэун къыумылэжьмэ, упсэуфынуӏым. Аращи, упсэун щхьэчӏэ улажьэу ара. Лэжьэн щхьэчӏэ псэу щыӏэу сэ сщӏэӏым зыри.

Сэ бын сиӏэкъым. Абы я- сигу иримыхьын ныбжэгъуи яӏэӏым. Аращи, бын сиӏэ хъурэ ныбжьэгъу яӏэр сигу иримыхьу щытмэ, ахуэдэ ныбжьэгъу абы зэримыӏэн ӏуэху зесхуэну. Къыгурызгъэӏуэн и ныбжьэгъур зэрымыбэ- зэрымыхъур, зэрымыпэжыр, ауэдэ ныбжьэгъу уиӏэ зэрымыхъунур, укъызэримыгъэпэжынур, укъызэригъэпцӏэнур. Аращи, къыгурызгъэӏуэну ауэдэ ныбжьэгъу- ныбжьэгъу уимыӏэ- уиӏэ нэхърэ уимыӏ- уимыӏэм зэрынэхъыфӏыр.

Топ джэгур сфӏэфӏщ, сэ езыр сыджэгуу щытащ, ичӏи- ичӏи сополъ. Си фӏэфӏу соплъ зэрыджэгухьэм. Гуп хэха сиӏэӏым сыдэщӏу, ауэ топ джэгу еплъыныр егъэлеяуэ сфӏэфӏщ ичӏи сигу ирохь.

Пцӏы имыупсу цӏыхур псэуфынущ, щӏэмыпсэуфыни щыӏэкъым, ауэ пцӏы имыупсу псэуфу зыхузэфӏэчӏыр закъуэтӏакъуэххэщ.

Гъэм и зэманым сэ сфӏэмыфӏыр щӏымахуэра. Щӏымахуэр хэмытамэ, нэхъ къэсщтэнут е щӏымахуэр бжьыхьэм е гъатхэм хуэдэу хуабэу щытамэ, щӏымахуэри хэтми здэнут.

Сыщыцӏыкӏум зыми сещхьыну сыхуеяуэ сщӏэжкъым. Зыми зезгъэщхьу щытаӏым, хэхауэ зы цӏыху гуэри сиӏаӏым абы зезгъэщхьыну.

Зауэ зы- щыщымыӏэн лъэхъэнэ къэхъунущ дауичкӏ гува щӏэхами, ауэ иджысту уплъэмэ, ар къыщыхъуну зэманыр гъунэгъуӏым. Иджыри илъэс бжыгъэ куэд дэчӏынущ цӏыхум ар я щхьэм нэсрэ къагурыӏуэу зауэбанэчӏэ ӏуэхур зэрызыфӏэбгъэ- зэрызэфӏэбгъэчӏ мыхъуныр къыщыгурыӏуэным нэсыным иджыри илъэс бжыгъэ куэд иӏэщ.

Жьы хъуа цӏыхум пщӏэ хуэпщӏын хуей, ии узыншагъэм учӏэлъыплъын хуей, зэрытыншын и ӏуэху зепхуэн хуей, гукъеуэ зэримыӏэн и ӏуэху зепхуэн хуей, пщӏэ хуэпщӏын хуей. Ара узэрыхущытын хуейр.

Сыт хуэдэ тыгъэ схуащӏми, сыт хуэдэу щымытами, сыщыгуфӏыкӏыну.

Цӏыху цӏэрыӏуэ куэд дунейм тетащ, ауэ сэ сызэреплъымчӏэ, нэхъ цӏыхуфӏу, цӏыхум щхьа ил узу, нэхъ гущӏэгъу зиӏэу щытахэм ящыщ Оскар Шиндлер, нэмыцэ- нэмыцэм ящыщ. Цӏыху минрэ щитӏрэ журту къригъэла зэуэ- зауэ зэманым Холокостчӏэ зэджэм, цӏыху журт яучӏынухэр. Ар къащӏэм езы зыраучӏыныр ищӏэм хуэду, и гъащӏэм щымысхьу, цӏыху минрэ щитӏрэ я гъащӏэр ихъума, къригъэла ажалым а цӏыхум. <noise>

Си къэралым унэфэщӏу ссыхаха- сыщытатэмэ, схъуэжыныр зыт. Къулыкъу зыщӏэхьэм, цӏыхум хахахьэм я къалэн ягъэзэщӏэн хуейуэ, нэгъуэщӏ ӏуэху зрамыхуэу, щхьэж езым и лэжьыгъэр ищӏын хуейуэ, зэрыщытын хуейм хуэдэу, нэгъуэщӏ ӏуэху къримыхуэчӏыу. Арат сщӏэныр. Псори хабзэм ебэкъуэну хуимыту хабзэм телэжьыхьу.

Махуэр сылажьэурэ согъакӏуэ. Жэщ хъуху лэжьапӏэм сыщыӏэщ. Лэжьапӏэм сыкъикӏыжам, шхын дошх догъэхьэзырри. Тӏэкӏу телевизорым доплъ, дунейм къахъуэ-къащӏэм дахоплъэри догъуэлъри дожей. Ара тщӏэр.